Won dhura won dhura taanin safarethu inchi tofauti woanin dhekthu yaan won dhura yaani inamaa security dhekee harkh irakuthedha jarayya anin khesumaaa garkhan woyyu hinbekhu dhub woanin won yoyote akhabethinen araa dhorghaa dhub peace full atha khaneni dhub woo wonsun atkhaneni dhub akhanan ijemeni woan ach ghethu yaani inamaa borbadha khaa akhi askaria baa pesa lipe atkhaneni jarsun woyu araa hifedhu